Ngeno nge onda pewa ompito ho kuha kotshilongo tshontumba, ngeno, ngeno ngaye otandi ogolola kutya otandi hi koroma, iya, elalakano lyandje oku hogolola okuha koroma, otshiima tsho tango, oko kuna omupapa, omupapa omuntu ngu elilepo eengeleka adhishe muuyuni, ohe akutiwa ngeno omutse gongeleka, otsho otsho otundji, aantu otutshi ngashi miilongo mbino yaafrica, omupapa inatu mona nale, no ngeenge onda mono ompito ndjono hoku ha koroma, otandi ke mumona, kutya hamba omupapa otsho eli ngino, no- no peshala mpa hazi, nenge nanditye peshala mpa halumbu, otandi mono ompito kutya omupapa oha lumbu peshala mpa, tsho natango <hesitation> oroma, otsha talwako tshafa ngeno otshilongo otshiyapuki, tsho tsho twiiha dha kuna aantu iilongo niilongo hahi koroma yaka ta lelepo omupapa. Tsho <hesitation> ko- ko koroma hoo, otshilongo otshaanawa tshili moeurope, iya, oto mono ompito hoku mona nomashala ga yooloka, no, natshikwawo natango otwaadhako aantu yoma hiteelo ga yooloka, a muslim, abudisa, akatoolika, ahiteeli, ya nanditye ike aantu yomahiteelo ike ageshe, ngano oto- oto mono ompito hoku nongonona kutya nani amusilema ohaya lumbu ngiini, nani aakatolika ohaa lumbu ngiini, nani ahidus oha lumbu ngiini, tatshiti ompito lela ombwaanawa noku mona omayi yuuvo ga yooloka nuunongononi wa yooloka, tsho ota tshi ku pashula wo kutya nani onda pumbwa oto vulu oku ninga etokolo kutya owaala oku lambapo ehiteelo lyini, otshikwawo natango otwii hadha to monomo aantu yoma hiteelo ga yooloka, nge owiihadha wa mona ompito hoku ha peshala mpo iyaa, neshala lyo lyene olya yooloka lela nande ngeno omethano weli tala, owuna lela ohokwe kutya ondaala oku mona eshala ndo, iyalo